थाईलैंड की पक शैली के बारे में अगर हम बात करें। तो यह शब्द विशिष्ट रूप से थाईलैंड और पाकिस्तान के खान पान। के किसी मिश्रण या सांस्कृतिक कनेक्शन की ओर संकेत करता है। हालांकि पक शैली को कोई सीधा संदर्भ नहीं मिलता है। लेकिन थाईलैंड और पाकिस्तान दोनों ही देशों का खाना अपने मसालों। और गहरे स्वाद के लिए विश्वभर में खूब प्रसिद्ध है। थाईलैंड की वजन शैली मुख्य रूप से अपने स्वाद के संतुलन के लिए जानी जाती है। जिसमें खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखे स्वाद एक साथ दिखाई देते हैं। थाईलैंड अपनी परंपराओं को गहरा प्रभाव डालती है। जो इसे एक समृद्ध और विविध पहचान पूरे विश्वभर में देती है। थाईलैंड की पक शैली अपनी विविधता और अनोखे स्वाद के लिए आज दुनिया भर में खूब जानी जाती है।